<hesitation> pijeeji ɗii kaa fuu, min kaa mariaasi ɓuranikan, sabi mariaasi mi ɗe waawi ɗun sanne sanne. Mi yettike alkadara, min mi yaaran neɗɗo fuu waawataakan e muuɗun. <hesitation> ɗun woni ko njiɗmi sanne sanne duu. Sabi wondude e giƴiraaɓe an e sakiraaɓe an fuu miɗe, miɗe suwda e muuɗun.